'A'ole au he 'ōlapa a no laila e aho ka himeni ʻana a i ʻole ke oli ʻana ma mua o ka hulahula ʻana. He mea nui ka hulahula i ka moʻomeheu Hawaiʻi i ka lāhui Hawaiʻi akā nō naʻe he mea maʻamau ke oli a i ʻole hīmeni.